Emi jooɗi sey mi nani inniraajo feere e wooka, nde mi wallitii mi laari, sey mi gujjo e teetanii mo moota e heɓa doggay, nde mi yiino, sey mi waɗi mi naftiri e cembe am e telekinesis, mi fooɗi moota nga, mi waddi nga, mi resi nga haade am, mi fooɗi gujjo o, mi wurtini mo, mi ciɓi mo dow, mi hubi mo to dow mo yanti.